<noise> A tompokolahy sy tompokovavy, voalohan-teny ny magnano azafady ndraiky manga- magnano fialan-tsigny izy kôa ôhatra hoe hivôlagna ankilanareo jiaby reto, tsy i adany za fa zanany, tsy zokiny fô zandriny ke tsy tokony hivôlagna fô tokony hovolagniny ke mangataka mangataka alalagna e hivôlagna. Magnarakaraka zany, ombako managna ny fiarahabagna ho an'ny avy lavitra, ny marikitry; arahabaina voalohany vaiavy kitapo fo nofognôsagna ary ray aman-dreny lahy ndraiky vavy vavy de magnaraka isaorana zagnahary fô izy nanamia antsika andro niany nahafahantsika nikoragna, ahafahantsika mitafatafa ary ahafahantsika ny hifety niany, voninahitra sy dera ho azy fô antsika kosa fiadanagna. Ela n- ela niambesagna i andro niany to hagny fô havy izy niany ke sokafantsika am'fomba magnetriketriky ho an'le geda misy afagnahy, ho an'le zaza mangalà onitraha. <noise>